Se mbaetɨ aikatu añapɨti jokua corbata jeiva, maeti ore jokua ore rombo ocupa, jare aikuavi irureta oikatura oyapo, maetɨ ore jokua roguiraja ereye, kua corbata jeiva karaireta rami, ore mbaetɨ roguiraja